Le scarpe da ginnastica, scarpe da büté a la festa, scarpun da muntagna, le patërle, le pantufle, gli infradito për ël mar, a ie i stivai, a ie e pöi a i n'a ie tanti d'auti ch'ades a më ven-u nen ën ment, comuncue a i na ie tanti